تعلیم چِھ افرادن ذٲتی تہٕ اجتماعی ترقی خاطرٕ ضروری علم، مہارت تہٕ اقدارن سۭتۍ لیس کرتھ معاشرچ تشکیل منٛز اہم کردار ادا کران۔